لا طبعا افضل اكون رياضي مشهور. الرياضة شي حلو تخيل كل الناس تعرف تهتف باسمك في الملعب وتكوف تلعب في اكبر النوادي او الفرق او المنتخبات. المباريات والاجواء الحماسية تكون ملحمية تشوف الجماهير كلها والتشجيع والتصفيق هذا اعظم شعور